ⵏⵇⴰⵡⵜ ⵚⴼⵔ ⵟⵔⵢⵇⵢⵜ ⵡⵟⵔⴰⵎⵜ ⵍⵙⵢ ⵎⵜⵍⵇ. ⵟⵔⴰⵎ ⴱⵙ ⴼⵢⵏ ⴽⵀⵔ ⴰⵍⵡⴰⵍⵃⵢ ⵢⵔⵢⴷ ⵎⵏ ⴰⵍⵅⴷⵎⵜ ⵢⵔⵢⴷ ⵎⵏ ⵏⴷⵡⵏⴽ ⵢⵔⵢⴷ ⵎⵏ ⴻⴹⴰⵔⵜ ⵎⵃⵍⵜⵢⵏ. ⵚⴼⵔ ⵟⵔⵢⵇⵢⵜ ⵡⵟⵔⴰⵎⵜ ⵍⵙⵢ ⵎⵜⵍⵇ ⵡⵢⵏ ⵢⴱⵇⴰ. ⵀⵔⵜⵢ ⴰⵍⵊⴰⵎⵏ ⵢⵔⵀⵔ ⵜⵔⵛⵔⵡ ⴼⵢ ⴰⵍⵅⴷⵎⵜ ⵜⴰⵇⵔⴰⵎ. ⵡⵟⵔⴰⵎⵜ ⵍⵙⵢ ⵎⵜⵍⵇ ⵡⵢⵏ ⵢⴱⵇⴰ.